ମୁକ୍ତବ୍ଯକ୍ତଵ୍ଯାର କନା ସିମା ହୈ ଉଚୀ। ଉତ୍ତର ମୁକ୍ତବ୍ଯକ୍ତଗତ <hesitation> ମୁଖ୍ଚ ଅଧିକାରହେଲେ ଯହା ଅନ୍ଯମାନନ କୁ ଅପମାନନ, ଇଂସା ଓ ଅନ୍ଯାଯ ପ୍ରଚାର କରିବା ଉଦ୍ଧେଶାରେ ଵ୍ଯାବହରହେଲେ ତାହର ସିମା ଥା ଉଚୀତ। ମୁକ୍ତବ୍ଯକ୍ତଵ୍ଯାର କନା ସିମା ହୈ ଉତ୍ତର ମୁକ୍ତବ୍ଯକ୍ତଵ୍ଯାର କନା ସିମା ହୈ ଉଚୀତ।